Raha asaigna misafidy zaigny za dia aleoko mitarimo posy satria posy zagny mba hoe kelikely, dia avake koa izy mbô hoe mora ifandraisana zagny raha hoe ampitahaina amin'ny kiva. Dia aleoko zagny mitarimo posy fa zay no tegna mety aminahy.